Lu luni na vota era pi mia lu jornu di jiri a la scola o a l'università. Certi voti era puru lu jornu di turnari a travagghiari, però giniralmenti haju avutu travagghi unni lu jornu di la simana nun facìa alcuna differenza e pi chistu haju pirdutu l'abitùdini di cunsidirarlu comu un jornu doppu un jornu di riposu.